குறிப்பிடப்பட்ட இடங்களைச் சேர் – நான் அருகிலுள்ள முக்கியமான இடங்களை கோயில், பெரிய வீதி, மையவிளக்கு அல்லது உணவகங்கள் போன்றவை பார்க்கப் போகிறேன். அந்த இடங்களை அடையாளம் காண்பதன் மூலம், வழி கண்டுபிடிக்க உதவும். பேசும் மொழி அறிந்தவர்கள் – நான் அங்கு பேசும் மொழியில் அடிப்படையான வார்த்தைகள் உதாரணமாக, "எங்கு?", "நான் எங்கே?", "உதவி தர முடியுமா?"தெரிந்திருந்தால், அங்கே உள்ளவர்களை கேட்டுப் பார்க்கலாம்.